أكيد طبعًا، يعني مثلًا زمان كنا نلعب لعبة اسمها لعبة المكعبات الخشبية، هذي كان الأطفال يحبونها ويبونها عشان يبنون فيها قلاع وسفن فظائية، كمان كان عندلا كان عندنا لعبة الدمى اللي كانت كل بنت تحب تلعب فيها وتتخيل نفسها أم، كل هذي الألعاب كانت ألعاب مفيدة وحلوة وجميلة وتنمي الترابط ما بينا.